sem sýnt verður í Þjóðleikhúsinu sem hluti

bara að fást við fjöll bara eins og þú sagðir áðan að þá erum við nákvæmlega að færa fjöll

fimm félagar sem ætlum að flytja fjöll

það hálfpartinn ómögulega verkefni að mæta þeirri ómögulegu

hugmynd á stóra sviðinu og með þeim tólum sem við höfum í farteskinu sem eru aðallega leikgleði forvitni og konar fífldirfska ef til vill og jú nokkur gul líka og fallhlíf að sjálfsögðu ef við skyldum fara fram af brúninni verkið var fyrst sett upp í Hamborg vorið tvö þúsund og sautján hér heima æfa þau verkið á og sýna á stóra sviði Þjóðleikhússins er þetta gert í spuna eða vinnið þið eftir handriti eða ákveðnu þema eða hugmyndum þemað kemur til að búa til eitthvað svona grindverk fyrir okkur

má alveg fara út fyrir og sækja eitthvað það er enginn gaddavír sko en þetta er bara spuni

þema og fjallið er einmitt þemað núna já eða að færa fjallið hið ómögulega er kannski þemað frekar en fjallið hvaða listform eða listgreinar sem bráðna saman hérna það er dans og leikhús og myndlist fyrst og fremst tónlist einnig en við erum

köllum við okkur vegna þess að við leikum okkur á sviði það er okkar okkar vettvangur ég er myndlistarmaður eða stúderaði það en er í rauninni að fást við ýmislegt og það er

að ég fór í myndlist af því

fást við allt og ekkert

einhvern veginn fimm vinir sem koma saman

einn vinur af því að ég til dæmis hitti þau ekki einn og einn einhvern veginn komum saman og verðum einn vinur leikurinn tekur okkur alltaf í nýjar áttir og við hlökkum bara til að leika okkur með áhorfendum hér í næstu viku og og bjóða fólki að vera memm í þeirri stund

alþjóðlega listahátíðin Cycle var sett í fjórða sinn á dögunum fjöldi listamanna frá ýmsum löndum og ólíkum greinum

hátíðinni sem teygir anga sína til Berlínar og Hong Kong cycle er sem fyrr tvískipt hátíð hún byrjaði með fjögurra daga

en hinn partur hennar er viðamikil samsýning á Gerðarsafni í Kópavogi

sýningin í ár er í raun framhald Cycle í fyrra þar sem öll verkin hverfast á einn eða annan hátt um fullveldið hátíðin heitir þjóð meðal þjóða og undirtitill þessarar sýningar er einungis allir við erum að reyna að búa til einhvers konar vettvang þar sem við bjóðum alls konar röddum að taka þátt segja að tungumálið sé kjarni sýningarinnar við erum með verk sem fjalla um

hvernig er að koma inn í aðstæður þar sem þú ert ekki partur af þjóðarlíkamanum og við fjöllum um það þurfa að skilja eftir hljóðfærið sitt þegar fólk er að fara sem flóttamenn yfir

í stærra samhengi Jónatan hér erum við í kjallaranum þetta er svolítið hin íslenska þjóðarsál hérna það er náttúran það er útgerðin er verk eftir Huldu Rós Guðnadóttur sem hefur lengi unnið með við höfum verið svo einsleit þjóð

fyrst að koma til okkar núna við viljum taka á hlutunum hvernig við viljum vera þetta er eitthvað sem er mikið rætt erlendis fyrir nokkrum árum gerði þýski listamaðurinn

allt vitlaust er búið að stilla myndum af verkum

ásamt tölvuskeytum sem hann fékk frá Íslendingum eftir að atvikið rataði í fréttir þetta fór beint inn í sálina á Íslendingum en það er líka okkur langaði að sýna bæði tölvupóstinn og verkin og leyfa fólki um þetta hugleiðingar um fullveldi og þjóðríki þetta er eitthvað sem fræðimenn rannsaka og stjórnmálamenn

hverju bætir listin við ætli listin sé ekki fullkomin leið til að tjá það sem ekki er hægt að setja í orð